زه به د سمې نقشې او هوا پېژندنې معلومات ټول کړم. کښتۍ ته به اضافي خواړه، اوبه، ژغورني تجهیزات او د اشارو وسیلې کېږدم. د ناورین پر مهال د بقا مهارتونه به تمرین کړم. همداراز، له یو تجربه‌کار ملاح سره به مشوره وکم چې سفر خوندي ترسره کړم.